<hesitation> Andeha à France andeha hagnano touriste, raha entiko voalohany ai, vôla vôla malôhaka raha entiko voalohany satria raha andeha agny vôla de passeport ndraiky visa tsy ho adigna za avy eo tsy lôsogno amin'i Ankatso <laughs> ay Ivato azafady; de magnaraka amin-jay lamba lamba entiky za matetiky za mitondra matetiky palitao za na mandeha aiza za mandeha aiza fô palitao tsy maintsy entiky satria za managna températuren'ny andro mba eo fa zaho mihitsy managna température corporelle hafahafa, de za mitondra tiserta telo de patalon telo de short telo de amby magnano lamba mihaja aroa de jogging.